Pu- puuwanawa nee woshitunda showambo sho sha thikamapo oo- iitopolwa ayihe mbyono hayiithanwa kutya oya tameka nondanda o. o- ehangano nekwatathano ndono lilipo muukumwe wumwe otuna ashike hambala iikulya ya faathana nenge iikulya yimwe. Otwa kala tuna ashike oshithima shi nda tumbula mpeya. hashi yapo okuza momahangu. ngono ogo ga simana haga longwa mepya kehe hambala konooli. shimwe shomuyo. Otuna omakaka hagazi momboga. pethimbo ngaashi omvula tayi loko ngeya otwa tegelela lela omboga yi mene nawa. Po opo oyendji hatu. tatu li ngaa nee ndji ontalala pethimbo ndino. yo oyindji tayi ningwa omakaka geke tu paluthe pokwenye. Kapena egumbo yo adha kaalina ekaka. Sho osho wu wete natango nando omuntu tayi kuutenya nenge mohango ngaashi wazi nokuyi pula. ihamu kala inaamu liwa ekaka. O- oshikulya shopamuthigululwakalo sha simana noshina eityo enene momuthigululwakalo goshiwambo. Aakwanyama ohaati evanda. ya vandalala. ano lya mbeta. Tashiti oshinima sha simana. Otuna nee omakunde. ohaga ningwa oo Oshigali. ayihe mbyono iikulya yopamuthigululwakalo. Otuna iikulya yimwe hayizi komiti ngaashi oondunga. otuna oonyandi. otuna oombe. ayihe mbyono yimwe yomiikulya yopamuthigululwakalo hatu vulu oku ninga. omapwati. oo- mbyono wo hayi vulu okuza omagadhi. ngono haga nkondopeke omeho ga vule oku monako nawa. Iyaa tuna wo iikunwa ngaashi omalovu giilya. tse otuna oontaku. oshikundu. tashiti mbyono yimwe yomiikulya yopamuthigululwakalo tayi adhika konyala ambala mo- miitopolwaayihe mbyoka yokonooli.